Hal nen gayəwa wara nan tutu rankata atune diye dan basu klaffiya na yaganaucin gəri ko namundu waci cii baci munduwa cina kudlai na ammaci, kazggi karakshi bai daci kavərmacin ka kalacteyi wunda bai se dəvid do gigam kwaya wun namu lashi zigagshi bai gaada gən atawata nakshi tawa tuna lashin akaleetayi bai semamugu dlam naksh l'yuwan nen to sen hal blan bai, amma nen ne miyara bemewara dancu l'kun dawa atune dawa dantutici gaada halci domin halci atune be wara dawa alawangu feta wanke nencu dawa da dlam jirewa gaada gən ko l'kun asək ka dlam jirewa ko l'mundawaci ka dlam jirewa l'ri wanaci ka dalam jirewa gaada kaikan dawa miwara aye riwanakshi bai. l'dak luctu karamma aa l'yuna naye riwanaga bai gaada gən dawun be anii rii wano bai gusku kasu wano wun dlamin gara be atu dlamu aa adlam bici gadavaci na suku, kayi ka dlam wanna ci gaada gən ɗadigərik lera gənik veya vaya kuma atune dafuci to adlam wann aci blan gaada gən dagu btaci bai da gadaci bai l'ri wanaci fatawanke, kocika asek lndai nen de masabe daricin na hal puluto nen apulu teci gaada amgharu ci iboaye dici babu masa aramo ma namase be ka sau dari wane amman na rama eyan ba wayi, to kareci adaman gara l'dak sartu kuma kabeza <hesitation> dawa miware anii da mashi da nci bai, to bemiwara nancu nan ɗawa musam man ɗawa gə ngizamcin tiye da dlama jirewa da glidlibici dai in dak hal blan fatawanke.